taku ñaa-n ti tiaka ha nakatye ra ntasa ntaa tiempu ntua tiempu tu iyaa tiakali ha tyi uum ntasantua yaa ri ra ñaa nisu tani tiaka ha yaa tyi íya ntua tyikua nùù tiaka tuku ya ti kuatyili ti ya ti nani ya uum ti yaari kita nta sia´un metru yanu oko metru Kuri tinani ka natye ni aja ñatyu ñaa-m inka turi tii yatu nùù takuii tuku uun ku ti ña hipopotamo a ntyi ka´an na siri ka ti ti yu´u kanu so ra tika ra sa´ni nùù takuitu ku yaari ri uu-n nakeri ña ku tyike ra sa´ra va koña kasiari tyi nùù takui yari ika kunu taku ri ika kunu niiri kiti kuatyi kiti só siasiri ra ña´ha ra tika Kuri yaa tuku nùù takui a inka tuku ri taku ti ku ti kuíí ti lagasti na katyiue ra ña´ra tii´ha ra ñaa sa nùù takui yaari ntisakatyi uun tiempo ntisakatyi kii yari tyi ña tika ra ñaa-mnta kiti Kuri kuu yati mii yu´u takui ka ra iva ntavari kiri ra kunu ri tika Kuri ñaa yasi ri ña kiti tiku yati yu´u takui kò´o siari ityi ñaa kuyati kuu naku iin tina a in tixu a ntaityi naku a isu na luuntaari kuumi ri ku yati yu´u takui ha´ra ñara tika ra ko keeri kakari tyo ytyika tyi uun nùù takui yaari ra mitu ntava ri ra tuuri ra yasiri ñaa tika ra todo tiempu ña ntatu ri ñaa tatu´n sinu ñaa kiti ra ikara nii ri yasiri